de nawa na pastiku pentingnani cina, tanao rabade wauku calonmude <hesitation> dou di nika la'om deni maksudre cina, <hesitation> taho ma mone taho masiwe ni, kalo ma mone ngupa ma siwere de tio kabae siwe re na mbuipu taho ato ihake. Ndedepu ma mone au masiwen tio ma monere, tio angi weha kaim doumo kombisi naboto sanai nai siare, de nampaa boto sa de mboto mboto kangampu cina laijana mpaa nuntu ringuni, de nampaa siwe sia, mpaaboto de nanono pe ra mada jelas edere, loasde tere wau mandende ndedereni. Au walipu mampanga ni cina, lembo ademu, waur sambentamu panga, boto, nono, segala macam mpaa siwe, loas dingoade laija mama rasa diri ndaiku taho nahuke cina, maksudnya loa dingoa aina diweha mandedere. Na wau pasti penti kalo ngupa doudinika lao taho masiwe taho mamone pasti penti, tiloa ta weha lalo turu weha lola ba edamu monere, konena ganteng rau misal kalo mamone, konena gaga pahu kalo ma siwe. Tio kabae wauku latar anunde keluarganke, laina masala anukeni laina masala seola ola ndai dou matahoni. Palakana indo ta loa ndaike weha douma iha, dalam artin hanureni ma iha tabea raiha raruku rami ma ipireni kalo rewo dekana biasapa ana muda miasal mamonena, kalo ma siwe re nggahimu ma perna ne'e angi lao dou deksre biasapa edekan wajara, pala kanna bahaya kalo, oh siake pernana ndadi kai pelacurke, kan timungkinke ncara laon edeni. Pokokna siare edepa di tiomuni loasi dianuni, tio kabae ma pertama nde ma- ma- maulu poda di tiomde ndai douna, alum wara rauku cinae, <hesitation> weki labo cinara angimka nggahina dou mabona bona pala ndaike taho tupa, wara rauku ma- ma taho cinar angina doum tua saera arin, pala ndaike iha, kan wara raukure, makanya <hesitation> edetahoku dinggahi dingoa podare, ditio ulu tio wau ndaike ndainke iha, auku indikator tahode, detaho. De mboto mboto kangampuni laina ba nuntu sarumbu douken, taho sarumbuna <hesitation> taho agamana kan edeku ra ngoa teiba douka, au ede taho walija ruku rawi raundeni, ndede pun ma siweni tio dekan mone, samapa na edeku kalo harus tio harus waji di tio, ma wausi nggori tio ndaina ampo tio keluargana, sae la arina, cina ra angina, doum tuana pala edere kana, wati poda nae poda pengarundedesi na paling di pentire tio ndai edesi, alum sia edesi dimori labom, laina saera arina laina cinara angin, pala setaho taho kainde, wausar taho ndaina, taho wali cina raangina, doum tuana, saroga de cina, waura raka saroga nggomire.